اي بالنسبة حق سماع الموسيقى أنا أحب أسمع أكثر من نوع لأن أتملل إذا أسمع نوع واحد بالعكس الواحد يحب يتعلم ويسمع بعد أنواع ثانية مثلا الجاز، الروك، التقليدية اله أنواع يعني مختلفة عشان نرضي يعني الذوق الفني ونتعلم وإطلاع.